Biby haiko fa afaky mivelo na miay amy toera maiky biby sady mafana biby: rameva zay, rameva io. Ty raha ataony mba hahafahany miay amizay toera zay, misy toera fi- fipetrahandrano nanatiny ao satria i mino rano maro. La rano iny zany tsy lany fa iny afaky ino- afaky mampanitsinitsy gny vatany iny mandritra ny fotoa maharitsaritry. La lafa lany zay, zay koa i vo mino rano.